To hyi ɗa Va muna buja yan tahyiyi wi layi muna tau gma um kwahijisin ko jansin bu ʒhuni kayani muna pa muna taa hyi ummayan kuran ta ba ni wuti samavita <noise> muna ɓa samoviti muna taa janasi ai umma pakwi ai umma kuran ni raa <noise> to doyi kayani khin <hesitation> <noise> dankakeni ni turawawini kayani aris pateto ai tsagillau, Lthina tisin amma muna khin lthin kayanu yai umma kuran kihib mun hyi C’idilau jansi ai umma C’illau ca bu ʒhamuna kwa ʒha ghaman ma muna ɗa ghu ndaka tau amma gha palthin ɗu na tau gha palthin ɗuna tau. <noise>